Preferisu spendi d'sold ën beni materiai perché parei m'catu coze che a pölu servi e spedu pa d'sold ën d'aute coze che magara a m'servu pa, però dizuma che anche cai esperiensa a m'piazerìa feie e cuindi dizuma che se a merita spendu d'sold anche për le esperiense